Ñég he njali ma anraa gom nii, flee flee hú ma fana, hú ma antimbi hú ma, nñiñit ma. Hú ma hana dan ñite, hana adanta bbúru anan widi. Ndi buŧi ma ñaan habo, ugí ngi wii woma ubba ñaa, ubaa soog ugaa bà ñaa. Han njuuma yoo, ubbà soog hamma binto bintoo bembe han binna dan ñite, biyaantina a biñaŋ.